Nou ngaɗirte nafa gotan nyandu wotundu latindu nyandulluji moyɗi ɗi fere-fere fu, heɓeto ton fu a heɓandu e kaɗo kanma. E a wawi haurugo nafari kewɗi, waɗu nafa gota, <hesitation> ɗun kan yadi e dow ɗume ngiɗuɗa waɗugo. <noise> Woɓɓe joni e waɗa ira no oleleni <noise> a tawan ɓocco a tawan a nder, liɗɗi e tawa e nder, cholli e tawa nder. fu a tawi, funa fu ko ndarteta e nyiri na sokora atawan ɗum ɗo, e ɗun ton hokkete fu ɗun ɗo hokkete.